Sj menya akwanya mokc mfe eduonum a abasin mu a, dza mebedzi kan ayj nye dj, medze hcn skuulsjm bctoto sesei dze a yehu no ho. Ctc do ebien, mobchwj mbrj nna wosi som Nyame fa, dj mbrj seseiara csom ahorow agye ntsin wc ha no, djmara so na nna ctse anaa? Ctc do ebiasa mobchwj mbrj nna wosi wosiesie hcnho fa, ana nna hcn afadze tse djn?